داوریدو حس کومک کوی چی دیوچا دقدمونو ږغ واوړی کله چی یوچاته په تمه یی نو غوږ نیسی چی دقدمونو اواز یی واوری ځینی وختونه چی ماشومان په تاریکه کی یوازی ناست یی او دیوچا د قدمونو آواز واوری نو بیره ورته پیدا کیږی هغه یو شعر دی چی وایی جانانه دومره په ما ګران یی چی ته روان یی زه دی شمیرم قدمونه له دی ښکاری چی ځینی خلک د قدمونو ږغ هم خوند ورکوی